<hesitation> أيوه عن نفسى شايفه، إنه هذا حق إنه الأفراد يختارون البلد اللي يعيشون فيه، أول شي عشان إنها حرية شخصية، إذا الواحد إختار مكان إقامته، فهذى قرارات تتعلق بحياتهم الشخصية هما فهذا شي راجعلهم، ثاني شي، ويمكن هذه البلد توفر فرصة أفضل، مثلا التعليم أو شغل أو جامعة معينة كمان، الواحد مثلا ي- يختار الثقافات هو يتبادل معاها ويتعامل معاها.